қайырлы күн құрметті әріптестер
құрметті депутаттар баршаңызды тіркеуден өтулеріңізді сұраймын
уважаемые депутаты прошу всех вас пройти процедуру регистрации
тіркеу режимі қосылсын
жұмысымызды бастау үшін қажетті кворум бар мәжілістің жалпы отырысын ашық деп жариялаймын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
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
күн тәртібі бекітілді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
қылмыстық заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заңының жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөнінде
бұл мәселе бойынша сөз заңнама және сот құқықтық реформа комитетінің төрағасы депутат әбдіров нұрлан мәжітұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
аталған заң жобасы қазақстан республикасының қолданыстағы қылмыстық заңнамасын жетілдіру мақсатында парламент мәжілісінің депутаттарымен әлтаев балиева смирнова әзірленді
заң жобасының негізгі бағыты жыныстық тиіспеушілікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілікті қатаңдату болып табылады
осы қылмыстық құқық бұзушылық үшін сотты жеңіл жаза тағайындау міндетінен босату жыныстық тиіспеушілікке қарсы аса ауыр қылмыс жасаған адамды жазаны өтеуден шартты түрде мерзімнен бұрын босату құқығын алып тастау
жыныстық қудалау деген ұғымды енгізу және оны жасағаны үшін көзделген жаза енгізу жыныстық тиіспеушілікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарды жеке жария айыптау істерінен жария айыптау істеріне ауыстыру мақсаттарын көздейді
комитет аталған заң жобасын жұмысқа алуға және ол бойынша екі мың жиырма бірінші жылғы жиырма алтыншы мамырға дейін қорытынды әзірлеуге дайын
қолдауларыңызды сұраймын назарларыңызға рахмет
рахмет нұрлан мәжітұлына сұрақтарыңыз бар ма
жоқ жоқ болса онда қаулының жобасы бар сіздерде сол бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
келесі сұрақ қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қарулы күштердің басқа да әскерлер мен әскери құрылымдарын арсеналдарды базалар мен қоймаларының жанындағы тыйым салынған
аймақтар мен тыйым салынған аудандар мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заңының жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөнінде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
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
парламент депутаттары ержан ерман ертаев тасболатов нұрсипатов әзірлеген заң жобасында қарулы күштер басқа да әскерлер мен әскери құрылымдар арсеналдарының базалары мен қоймаларын қауіпсіз жұмыс істеуін
қамтамасыз ету жөніндегі заңнаманы жетілдіру оқ дәрілерді сақтау кезінде төтенше жағдай туындаған сәтте халықты азаматтық және басқа инфра құрылымды қорғау көзделеді
заң жобасында арсеналдардың базалар мен қоймалардың аумақтарында ғимараттар мен і құрылыс нысандарын салуға оларды пайдалануға тікелей байланысты емес шаруашылық және өзге де қызметті жүргізуге ұшу аппараттарын пайдалануға тыйым салуды енгізу көзделеді
сондай ақ көрсетілген заң бұзушылық үшін ы әкімшілік айыппұлдарды қолдану жағдайы кеңейтіледі
комитет осы заң жобасын жұмысқа алуға және ол бойынша екі мың жиырмасыншы жылғы отызыншы желтоқсанға дейінгі мерзімде қорытынды әзірлеуге дайын
қолдауларыңызды сұраймыз
рахмет құрметті әріптестер осы сұрақ бойынша қаулының жобасы бар сіздерде сол бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
құрметті депутаттар келесі мәселе

баяндама жасау үшін сөз қазақстан республикасы жоғарғы соттың азаматтық істер жөніндегі сот алқасының төрағасы мейрамбек таймерденұлы таймерденов мырзаға беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы қадірлі депутаттар
сіздердің азаматтық процесстік кодекстің жұмысының заманауи формасын артық сот рәсімдері мен шығындарын қысқарту мәселелері бойынша тұрақты
түзетулер енгізу туралы заңның жобасы ұсынылып отыр
құрметті депутаттар
бұл і заң жобасының үшінші кезеңі деп айтуға болады өйткені і сіздердің қолдауларыңызбен қаңтар айы және де сәуір айы он тоғызыншы жылы осы азаматтық процессуалдық кодекстің
кодекске енгізулер
соның арқасында бүгінгі күнде біз барлық сот жүйесіндегі үлкен жүктеменің мәселесін біркелкі қылып келтіріп алдық
бұл жоба елбасының он сегізінші жылғы бесінші қазандағы жолдауын ы іске асыру бағытында жасалыныватқан ы шаруа
ең бірінші бүгінгі күнде жасырмаймыз елбасы және де бүгінгі президентіміз тарапынан бізге қойып отырған ең басты міндет ол сот жүйесіне деген халықтың сенімі
оған қол жеткізудің тиімді жолдарының бірі бүгін сіздерге келтіріватқан ы сот бүгінгі өзгеріс і қосымша осы ұсыныстар

біріншіден сот процессін адамдар үшін ыңғайлы тиімді түсінікті ету оны заман талабына сай келтіру соттарды артық қажетсіз функцияларынан арылту мәселесі болып отыр
заң жобасы үш бағыттан тұрады
бірінші соттар жұмысын форматына келтіру
екінші азаматтық процесстегі тиімділікті арттыру
үшінші бұл ы сот ісін жүргізудегі цифрландыру
яғни осы үш бағыт бұл түзетулер і біздің азаматтарға не береді
орынды сұрақ
бірінші соттарға айтылатын ең басты өкпе сын неге судья істі қарағанда оның ақ қарасына тереңірек өнілмейді
неге басқа мән жайларды зерттемейді
неге тек ұсынылған дәлелдерге қанағаттандырып шешім шығарады
осыған себеп қолданыстағы азаматтық процессуалдық кодекстің талабы
кодекс бойынша судья ешбір жағдайда талап арыз шеңберінде шықпауы тиіс
бұл міндет деп қойған
талаптар нені талап етсе тек сол ы сол сұрақты қарап сол сұрақ бойынша ғана шешім қабылдау керек
өз бетінше басқа мән жайларды анықтауға
өзге дәлелдерді сұратуға судьялардың еш құқығы жоқ
егер біреу өзінің талабын құқықтық і тұрғыдан дұрыс қоймай ал судья оны біліп тұрып і сол тарапқа өзінің көзқарасын және де заңдылықты айтып і көрсету мүмкін емес
бір сөзбен айтқанда судьяның қолы байланысты бүгінгі азаматтық процессуалдық кодексіне
бұл проблеманы шешудің бір ғана жолы бар
судьяның процесстік рөлін түбегейлі өзгерту мәселесі
бұл мәселені сіздердің і алдарыңызға қойып отырмыз
әділ шешім қабылдау үшін ол дауды жан жақты бүк ішегіне дейін түсініп анықтау қажет
ол дегеніміз судья процесстік жағынан еркін болу қажет
қандай уәжді немесе дәлелдерді зерттеу керек екенін ол өзі анықтауы қажет
бұл біз ашып отырған жаңалық емес
озық дамыған елдердің соттарында бұрыннан қалыптасқан тәжірибе
осы түзетуді қабылдасаңыздар істің ақиқатына жету үшін судья белсенді әрі сот процессі одан әрі жарыспалы болып
соттың і түпкілікті шешіміне і ақиқатына жетуге негіз болады
оған қоса жоба бойынша судьяларды қабылдаған шешімдердің құқықтық салдарын тараптарын яғни судьяның нақты осы іс бойынша неге бұндай шешімге келгендігін нақты сол тараптарға сол процесстен кейін түсіндіруді яғни жеткізуді міндеттеу
бұл бүгінгі азаматтық бұл мәселе жоқ
осы түзетулерді і қабылдаса істің ақиқатына жету үшін судья белсенді ал сот процессінде одан сайын жарыспалы болды
оған қоса жоба бойынша судьялардың қабылдаған шешімдерінің құқықтығын береміз
екінші бағыт бұл сот жүйесіндегі әлемдік тренд яғни азаматтық процесстің адамдар үшін оңай болу керек түсінікті болу керек ыңғайлы ету

адамдар да бізден даулардың шұғыл шешуін күтеді бұл туралы үлкен наразылықтар бар
көптеген дамыған елдерде ауызша сот ісін жүргізу жазбаша процесттерімен алмастырылып жатыр
сондықтан оңайтылған тәртіптегі жүргізілетін істер бойынша біз талап қоюшы бағасын көтеруді ұсынып отырмыз
атап айтқанда қазіргі заң талабына сәйкес біз
жеке тұлғаларға екі жүз мың і екі жүз есептік көрсеткіштен мың көрсеткішке көтерейік деп отырмыз ал заңды тұлғаларға жеті жүзден і екі мың айлық есептік көрсеткіш яғни бұл не деген сөз
бүгінгі күндегі азаматтық процессуалдық кодекстегі осы екі жүз ііі қойып отырған талап арыздың ыыы деңгейі суммасы талап арызының шығыны екі жүз сол екі жүзге дейін біз қазір қараватырмыз
ал енді бұны қазір осы заңды қабылданатын болса біз і мыңға дейін или екі мыңға шейін неге
өйткені бүгінгі күндегі сот өндірісіндегі болыватқан істердің нақты біз көріп отырмыз ы бұндай істер
енді бесспорно дейді ы қаралыватыр яғни бұған дәлелдеме қажеті жоқ ол іс бойынша і жаңа сараптама болмаса бір мамандарды шақырудың қажеті жоқ яғни оңайтылған дәрежеде қарауға мүмкіндік бар
егер де бұл мәселе қолданатын болса біз і бүгінгі күнде ы осы оңайтылған деңгейде жаңа бұйрықтық мәселесі бойынша отыз мыңдай істі тез қарауға мүмкіндігіміз туады
келесі мәселе қолданыстағы азаматтық процесстік ы заң ы заңнамадан жеті ұйғарымды алып тастағымыз келеді неге
құрметті депутат мырзалар
бүгінгі күнде судья өзінің өндірісіне істі қабылдағаннан бастап сот шешімін шығарғанға шейін әр деңгейде әр істің енді ауырмашылығымен ііі санатына байланысты он төрттен жиырма екі ұйғарым шығарады екен
бүгінгі күнде біз осы жеті ұйғарымды алып тастағымыз келіп отыр
жұмыс кеңесінде осы комитеттің і біздің комитетпен жұмыс істеген кезде екі екі ұсыныс депутаттардан болды сонымен біз тоғыз ұйғарымды алып тастағымыз келеді
туындау і сұрақ туындау мүмкін осы ұйғарымдарды алып тастаудың қажеттілігі неде
бүгінгі күнде
бұл қажеттілігінің і керектігі жоқтығы бір ақ мәселе
бұл қағаз жүзінде ұйғарым керек мысалы ы сот процессінде ііі екі тарап та соттың
қай соттың қарауына жіберу мәселесін нақты і қойып отырған кезде судья ол мәселені өзі қазіргі кездегі қолданыстағы заңда шеше алмайды яғни ол ұйғарым шығару керек
ал енді ол ұйғарымды шығару үшін екі тарапты да сот процессіне алып келу керек
а сот процессіне ол тараптар керегі жоқ өздері жазба түрде арызын беріп отыр
және де ол ұйғарым шыққаннан кейін ол ұйғарым күшіне ену керек яғни он тәулік керек
яғни бүгінгі күнде жедел осы істің қарауына осындай і ұйғарымдар
кішкене ііі өзінің
қиындығын тудырып отыр сондықтан біз осы жеті і ұйғарымды алып тастауымыз келіп отыр
бұл актілердің і қағаз саны көбейтілгеннен басқа еш еш маңызы жоқ
оларды алып тастағанда сот процессіне ешқандай нұсқан келмейді керісінше бұл аралық құжаттар процессті күрделендіріп істерді тезірек қарауға зияның келтіреді
оның үстіне қазіргі соттарда і хат алмасу жүз пайыз автоматтандырылған
бүгінде қабылданған шешімдер төрелік арқылы сот жүйесіне енгізіліп отырады
тағы бір ұсыныс азаматтық істер бірінші сатыда соттың қарауы барысында судья шешім қабылдау үшін кеңсе бөлмесіне кету керек заңда солай көрсетілген
сот тәжірибесінің оған байланысты сұрақтар көп туындаватыр қоғамда
яғни судья жалғыз өзі бірінші сатыдағы сотта шешім қабылдауға кеңсе бөлмесіне кетеді яғни ол жерде ол кіммен кеңеседі
басшыларға тікелей хабарласады ма
басшымен кеңеседі ме жоқ қалай деген мәселе
сондықтан біз осы заң жобасында бұл мәселені яғни кеңсе бөлмесіне судьяның бейтарап жалғыз өзінің кетуі
дұрыс емес деп отырмыз соны осы мәселені алып тастағымыз келіп отыр
бүгінгі күнде біз
бұл мәселе қолданыстағы заңнама бойынша талаптар іске қарау жөніндегі өтініш берсе ғана осы мәселені қарауымыз керек

екінші жағынан шешім қабылданған кұпия сөзсіз сақталу қажет бірақ ол үшін арнаулы кеңсе бөлмесіне барудың қажеті жоқ
яғни бүгінгі күнде
судья шешім қабылдауға нақты процессуалдық шешім қабылдауға
кетеді деп айтып і қолданыста солай болуымыз керек деп отырмыз
қолданыстағы заңы бойынша тараптар істі дереу қарау жөнінде өтініш берсе де судья жедел шешім қабылдай алмайды жаңа өздеріңізге айтқандай
енді үшінші маңызды бағыты бүгінгі і жобаның сот төрелігін цифрландыру
өздеріңіз білесіздер бұл салада бізде біраз шаралар атқарылды
соттарға бүгінгі түсіп отырған барлық талап арыздар мен арыздардың жетпіс пайызы электрондық жүйеде қазір қабылданыватыр
бұл үрдіс болашақта да жалғасын табады деп ойлаймын
ұсынысымыз бұйрық тәртібімен және оңайтылған тәртіптегі қаралған істер бойынша тараптарды сот отырысына шақырмай ақ электронды форматта қарау ал тараптардан шағым түскен кезде ол бұндай мәселелерді тікелей өздерінің қатыстыруымен
қарастырып отырмыз
талап қоюшы тәртібімен қаралатын азаматтық даулар бойынша электрондық формат сот тараптарының пікірлерін міндетті түрде ескеріледі
заң жобасында сотқа қатысушыларға қалай жағдай туғызатын басқа да нормалар бар мысалы бүгінгі күнде электрондық хаттаманы енгізу сот процесстерін қашықтықта яғни әлемнің кез келген жерінде
интернет арқылы қарау мәселесі
бұл қазір біздің пилоттық режимінде он тоғызыншы жылы алты мыңнан аса осындай азаматтық істер қаралды
яғни бүгінгі күнде шалғай аудандарда ауылдарда ауданның орталығында облыстардың қарама қатынас арасы бес жүз шақырым алты жүз шақырым болмаса і сол ауданда болып отырған судья ы азаматтың
қаражаты жетіспейді орталыққа келу керек кассациялық тәртіпте жоғарғы сотта қаралған кезде бұл өте қиындық туады біріншіден қаражаты екінші өзінің уақыты
сондықтан бүгінгі күнде бізде мына жаңағы қаралған істердің арасында тікелей сол ауданда өзінің ауданда отырып сотқа келіп
онлайн режимінде нақты сол процесске қатысып өзінің сұрақтарын қойып уәждерін қарауға мүмкіндігі болып отыр
енді талап қоюшы тәртібімен қаралған азаматтық даулар бойынша электрондық формат сот тарапынан пікірлерін ескеріп алады
электрондық хаттама енгізу
жаңағы өздеріңізге айттым сот представительдерде электрондық гаджеттер басқа да техникалық құралдарды қазір қабылданыватыр
ұсынылып отырған заң жобасы бүгінгі күнде құрметті депутат мырзалар германия англия ақш сингапур канада сияқты үлкен і дамыған мемлекеттердің басқа да азаматтық процессі заңнама саласындағы жетістіктері ескеріліп отыр
жоба еліміздің құқықтық әлеуметтік және экономикалық дамуына ешқандай әсерін тигізбейді және қосымша қаражат талап етпейді
құрметті депутат мырзалар ұсынылып отырған заң жобасын бірінші оқылымда қолдауларыңызды сұраймын рахмет
рахмет ы баяндама аяқталды
енді құрметті әріптестер сұрақ беру рәсіміне көшеміз
сөз депутат дулатбеков нұрлан орынбасарұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
мен осы заң жобасын әріптестерімді қолдауға шақырамын
құрметті мейрамбек таймерденұлы
сот жүйесінде цифрландыру мәселесі жүргізіліп жатыр төрелік жүйесі жұмыс істеуде
осы заң жобасында істі бұйрық арқылы және оңайтылған іс жүргізу бойынша қағаз жүзіндегі форматтан электрондық форматқа көшіру ұсынылып отыр
бұл жерде меніңше үлкен проблема бар
барлық халықтың мүмкіншілігі мынау соттардың материалдық базасына сәйкес келмеуі мүмкін
заманауи техникалар және технологиялар барлығында жоқ
оның үстінде интернет те барлық жерде қолжетімді емес немесе олардың күштері аз
мәселен қызылорда қаласында бұл проблема емес ал шалғай жатқан жаңа қармақшы ауылында ол проблема болады
осыған байланысты менде бір сұрақ бар ол мынаған байланысты біз сот ісін толығымен электрондық форматқа көшіру техникалық тұрғыдан проблемаларға әкеліп соқтыратын сияқты
соның салдарынан азаматтар сот төрелігіне қолжеткізуге шектелуі мүмкін
осы проблеманы қалай шешуге болады
рахмет сұрағыңызға
біріншіден айтайын деп отырғаным і депутат мырзалар сіздерге үлкен рахмет былтырғы өздеріңіздің қолдауларыңызбен
жоғарғы сот тарапына осы жұмысты цифрландыру мәселесіне екі жарым миллиард ақша қарастырылды жиырма жиырма бірінші жылға
яғни жиырмасыншы жылы бір миллиард екі жүз миллион ақша бөлініп бүгінгі күнде осы ыыы цифрландыру мәселесіндегі электронды жүйені дамыту мәселесі қаржы министрлігі өткізіватыр
жылдың аяғына дейін бұл осы екі мыңыншы жылдың біздің і жобамыз бойынша бұл заң бірінші қаңтар жиырма бірінші жылдан қолданысқа берілетін болса
біз сол жиырма бірінші жылға шейін бүгінгі мың төрт жүз ы сот залының жеті жүзі бұл азаматтық істі қарайтын сот залдары
яғни бұл сот залдарында нақты осы электронды жүйе цифровизация мәселесі бұл техника жағынан айтайын дегенім
екінші жақ жаңа өздеріңіз айтып отырсыз шалғайдағы өңірлерде
біз і барлық өңірдегі соттарды бұл мәселеге жан жағын қарап отырмыз және де бүгінгі бұл мәселе ііі жайдан жай осы і жобаға келген жоқ
нақты осы істерді қараватқан бірінші тараптағы бірінші сатыдағы соттардың өздерінің қолданыстағы болыватқан қиыншылықтарын осы істерді қарауға мүмкіндік бар екенін өздерінің пікірлерін ұсыныстарын ескере отырып осы заң жобасына кіргізіп отырмыз рахмет
асхат елубайұлы оразбек мынау цифрлық министрінің вице министрі і интернеттің қолжетімділігі туралы қосатыныңыз бар ма
қазіргі уақытта біз і сексен сегіз пайыз
біздің территориямыз
шпд мен ы жаптық енді ну проблемалар жоқ
проблемалар жоқ дейсіз
иә осы райондарда райондарда
несі сапасы онша емес бірақ та где то і к две тысячи двадцать третьему году мы постараемся обеспечить качество связи на уровне три джи четыре джи
мынау сіздің алдыңызда жұмыс істеген вице министр келіп екі мың жиырма үшінші жылы деген
содан кейін келген әріптесіңіз жиырма бесінші жыл деді енді өзіңіз жиырма сегізінші жыл дейсіз
үшінші жыл үшінші жиырма үшінші жыл ма кешіріңіз иә
екі мың жиырма үшінші жылда да жүз процент
бағана мейрамбек шәймерденұлының естідіңіз ғой анықтаманы
мынау сот жүйесінің бәрі дайын болады енді мынау техникалық проблема болмау керек
ол жағы сіздің жауапкершілігіңіз иә иә келістік
сөз депутат қожахметов арман төлешұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
уважаемый мейрамбек штаймерденович э как вы уже отметили э в своем докладе действующий гпк предполагает
что каждая из сторон заявляющая свои требования исковые требования в суде самостоятельно доказывает предоставляет соответствующие доказательства своей позиции
суд пассивен руководствуясь э принципом
состязательности равноправия сторон он эээ не собирает ни доказательства
выслушивает сторону ну и принимает решение
законопроектом же предусматривается значительная активизация роли суда в процессе вы отметили что это тренд э мировой
в частности предполагается что суду будет предоставлено право самостоятельно собирать доказательства давать им оценку эээ высказывать свою позицию непосредственно эээ сторонам по предложенным материалам
в этой связи у меня два вопроса
скажаите пожалуйста что это даст нашим гражданам в первую очередь не повлечет ли здесь э нет ли здесь риска э
коррупционного то есть когда судья будет занимать одну из позиций сторон и будет помогать только этой стороне
и второй вопрос
готовы ли наши наш судейский корпус вот к таким переменам спасибо
спасибо по первому вопросу то что вы сказали вот именно на сегодняшний день насколько эээ сыграет роль активность судьи
я хочу в виде примера один такой вам преподнести уважаемые коллеги это пожизненно что практически двое э значит субъектов попали в дтп
сторона истца приходит в суд ему необходимо только взыскать вот этот свой материальный и моральный ущерб у него другого вопроса нет
это в реальности как сейчас в административно процессуальном кодексе предусмотрено
и они пришли с таким исковым требованием
то есть судья не может выйти за пределы этого искового требования
судья ограничен возможностями выяснять обстоятельства
и поэтому на сегодняшний день он взыскивает
а возникает вопрос на сегодняшний день застрахована ли эта машина
какие отношения между страховой договорные обязательства
а является ли этот автомобиль э или транспорт допустим юридического лица то есть источник повышенной опасности
какие правоотношения с ними
на сегодняшний день взыскание морального вреда
то есть практически мы считаем на сегодняшний день подходить к этим вещам комплексно
и на сегодняшний день руководство верховного суда мы требуем от своих коллег начиная с районного звена практически
не решать просто гражданское дело то есть поступило дело и в рамках гражданско процессуального законодательства четко рассмотреть и все
нет надо решить проблему
то есть человек пришел ее надо комплексно подойти
и на сегодняшний день вот судьи этот вопрос ограничивается то есть руки привязаны
поэтому мы считаем что это вот наглядный пример когда подходит комплексно то есть судья озвучивает непосредственно материальную сторону вопрос страхования вопрос источника повышенной опасности
то есть в этого гражданского дела решает всю проблему возникших правоотношений между двумя субъектами
и второй вопрос в частности то что вы сейчас сказади на сколько ли готово
техническую часть я только что сказал у нас практически до конца года до принятия я думаю что закон
э деньги выделены практически министерство финансов операторы они проводят мероприятия обеспечением я думаю что будет
второе я абсолютно хочу с уверенностью вас заверить что судьи готовы к этому
почему потому что этот законопроект уже год практически обсуждается среди судебного сообщества правоохранительных органов и мы практически видим что действительно вот эти необходимости поправки что именно дать
здесь вопрос будет очень ярко эээ будет э вопрос состязательности
мы не говорим что понятие состязательности в судебном процессе этого не будет но раскрыть и дать возможность судье вот такой вопрос спасибо
ну вот э откровенно говоря по сутиғ этот законопроект это усиление процессуальной активности судов ну образно говоря о чем мы сейчас говорили
у нас как сейчас происходит коллеги
сейчас согласно гражданскому процессуальному кодексу у нас превалирует принцип так называемой нейтральности судов о чем сейчас говорил э значит мейрамбек таймерденович
что это означает это принцип
полной нейтральности как сейчас говорил э докладчик идет там их общие подходы этому принципу уже наверно работают у нас судьи уже больше двух десятков лет
да откровенно говоря не только работают это будущих судей этому принципу готовят и со студенческой скамьи на наших всех юридических факультетах
поэтому у них все таки сформировался как правильно говорит депутат кожахметов стереотип поведения вот в ходе рассмотрения этих дел и как сегодня отмечалось
главная задача правосудия по защите нарушенных там законных интересов прав не
дает в полной мере реализовать этот принцип суды судам
поэтому верховному суду наряду со всеми государственными органами все таки необходимо будет принять меры по изменению не только стереотипа но и изменению психологии самих судей
понимаете больше двух десятков лет они работали вот этот принцип нейтральности суда был никуда не деться все равно из года в год из десятилетия в десятилетие это наработано
но абсолютно правильно второе составляющее вопроса при этом очень важной задачей становится подготовка к введению этой нормы наших граждан
их юридическая грамотность
сегодня миллионы людей у нас втянуты в судебные разбирательства и из них лишь только малая часть имеет достаточный объем юридических знаний ну какая то часть может нанять юристов
поэтому очень важно и верховному суду и всем остальным госорганам провести большую продуманную информационную работу по разъяснению этого законодательства среди населения
к этой работе конечно присоединимся и мы депутатский корпус потому что уровень вообще юридической грамотности населения это один из важнейших аспектов развития любого общества да он и характеризует развитие общества
поэтому очень важный вопрос подготовка самих судей подготовка наших граждан к этому вопросу
сөз депутат имашева снежанна валерьевнаға беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті мейрамбек таймерденұлы
і менің сұрағым депутат қожахметовтың сұрағының жалғасы
заң жобасына сәйкес енді сот өз бастамасы бойынша істің нақты мән жайларын анықтау және тараптар дәлелдер негізін тексеру бойынша заңмен кез келген і шараларды қолдануға құқылы
бірақ аудандық соттардың қарауында бір мезгілде екі жүзге дейін іс болу мүмкін
осыны түсіндіріп берсеңіз
судья жүктемесін і жүктемесінің аса көптігіне байланысты жаңа құқықты нақты қалай пайдаланады
егер кез келген азамат судьяға жәрдемдесу туралы жүгінетін болса
өтінішпен жүгінетін болса судьяның сол азаматқа і көмектесуге уақыты да мүмкіндігі де болмаса осында осындай салдар азаматтың судьяға арыз жазуына әкеліп соқпайды ма
өте орынды сұрақ
і бұл мәселеге енді ауқымды жауап беру керек мен енді қысқаша өзіңіздің бұл сұрағыңызға і төмендегіндей бір жауап бергім келіп отыр
бірінші мәселе бұл күнде ы жаңа өзіңіз айтқандай жүктемеге көп байланысты
бұл тек қана қазақстан республикасының сот жүйесіндегі жүктеме проблема емес бүкіл дүниежүзіндегі сот қауымдастықтарының ең негізгі мәселесі бұл жүктеме
яғни бүгінгі күнде нұр сұлтан қаласы алматы қаласы және облыстық деңгейдегі орталықтағы орналасқан соттардың тікелей жүктемесі өте көп
бұл тарапта сіздерге тағы да мен рахметімді айтқым келіп отыр
былтыр қаңтар айында және сәуір айында осы заң жобаның бірінші екінші кезеңінде сіздер нақты біздің қойған мәселеміз ііі жүктемені азайту мәселесі бірінші тарапқа қойылған болатын
сол заңды сіздер қолдадыңыздар
бір ғана мысал алты айдың ішінде төрт миллион төрт жарым миллион қаралып отырған істен биыл і үш те жеті миллионға түсті
яғни азаматтық істер бойынша екі мың тоғыз жүз і екі миллион тоғыз жүз мың іс қаралған болса бүгінгі күнде отыз үш пайызға бұл көрсеткіш төмендеп отыр яғни жүктеменің төмендеу мәселесі
екінші мәселе жаңа туындауы мүмкін емес пе
яғни жүктемесі өте ауыр соттарды і нақты біз бүгінгі күнде і жоғарғы соттың тарапының жанындағы біздің ы заң академиясы бар
сол тарапта осы жердегі қарап отырған соттардың жүктемесі жоғары облыстық орталық және де үлкен қалалардың шоғырланған әсіресе экономикалық дауларды қарайтын соттарды тікелей осы і
академияға әкелдіріп және де ы сол өңірлерде региональный дейді енді семинарлар өткізіп нақты осы заң жобасы қолданыстың алдында қалай жұмыс істеу керек мәселесін

қарау ы ондай енді жаңағындай сіз айтқандай жүктеме мүмкін емес
рахмет сөз депутат платонов артур станиславовичке беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
вопрос представителю министерства юстиции и республиканской коллегии адвокатов

теперь же законопроект предоставляет право проведения данной процедуры также юридическим консультантам
к примеру в две тысячи девятнадцатом году из семидесяти тысяч гражданских дел поступивших в районные суды города нур султан лишь тринадцать было закончено в рамках партисипативной процедуры
в этой связи вопрос представителю республиканской коллегии адвокатов
каковы по вашему мнению причины недостаточного использования на практике возможностей урегулирования споров в порядке партисипативной процедуры адвокатами
и вопрос представителю министерства юстиции
каковы прогнозы использования партисипативной процедуры юридическими конультантами спасибо
пожалуйста э с кого начнем наталья виссарионовна вам вице министру затем дадим э коллегии адвокатов слово
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
спасибо за вопрос
действительно в рамках проведенной реформы по оказанию юридической помощи юридические консультанты отнесены к лицам которые имеют право оказывать э участвовать в примирительных процедурах в партисипативной процедуре
э юридические консультанты лица которым предъявляются определенные требования по стажу по квалификации деятельности они должны проходить аттестацию э соблюдать правила и стандарты палаты юридических консультантов э быть практикующими юристами
и в данных условиях считаем что профессиональный уровень оказываемой помощи он будет достаточно высоким
помимо этого у нас уже действующим законодательством и в практике граждане применяют такие процедуры досудебного урегулирования э знакомые правда там при участии уполномоченного органа судьи
э но вот опять же думаю что юридические консультанты это та будет подмога помощь э когда при принятых процедурах будет достигнут достаточно хороший эффект
мы рссчитываем что прогнозы будут в позитивной динамике
спасибо рахымова айнаш қырлыбекқызы председатель коллегии адвокатов пожалуйста
э здравствуйте я не председатель я исполнительный директор республиканской коллегии адвокатов
по вопросу того құдай қаласа будете значит
жақсы по поводу того что адвокатами не так э часто используется партисипативная процедура при урегулировании спора нами также неоднократно ставился вопрос на своих местных э собраниях конференциях
в свое время когда эта процедура вводилась э мы со своей стороны нами был разработан целый порядок мы объездили большинство наших территориальных коллегий адвокатов с тренингами обучали адвокатов на практике как это проводить
но м это же зависит по соглашению сторон
если сторона не согласна на партисипативную процедуру то адвокат конечно же не вправе настаивать на то чтобы э их э клиенты или доверители приходили к такому урегулированию спора
но в любом случае с учетом того что верховный суд и мы э заинтересованы в том чтобы люди меньше обращались в суды
мы в этом году заключили много меморандумов с академией правосудия с институтом законодательства и с международными э сообществами где очень часто такие тренинги проводятся
и хотим активизировать уже в этом году как можно больше вовлечь адвокатов чтобы они эту партисипативную процедуру как можно чаще применяли
так все таки меморандумы конференции причины недостаточного использования вот на практике все таки возможностей урегулирования спора
мы спрашивали у адвокатов
здесь же э большая проблема в чем в том чтобы во первых между собой два адвоката договорились и поняли что не нужно обращаться в суд
то есть здесь э сколько даже не сторон нужно убеждать а самих адвокатов
но мы я же говорю мы проводили тренинги мы им объясняли что вот это вам проще
вы проведите десять партисипативных процедур в месяц чем вы будете с одним делом полгода ходить в суд
пытаемся больше их вовлечь в этот в этот институт
порядок проведения методика проведения она была разработана членом высшего судебного совета раисовой балгуль амангельдиевной
она лично ездила по казахстану проводила тренинги
я думаю что работа в этом направлении будет активизирована
у вас вот э я сейчас вопрос задам конечно вызовет наверно определенную реакцию а у вас юристы да адвокаты
ну они же должны знать принцип по возможности урегулирования спора вот
этой процедуры адвокатами
еще раз говорю семинары поездки методики методички инструкции результат должен быть
законодательно все изменили
законодательно базу создали
и эти принципы недостаточно используются на практике вам нужно задуматься хорошо
если вы как вы говорите мы их уговариваем не уговаривать надо надо проводить эту линию в жизнь

понятно почему вы еще не председатель теперь
сөз депутат жамалов аманжан мәкәрімұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
у меня вопрос по расширению упрощенного письменного производства
в законопроекте статья сто сорок пять гпк предлагается повысить денежный порог суммы иска для дел рассматриваемых в порядке упрощенного производства
если сейчас в этом порядке рассматриваются иски физических лиц до двухсот мрп то законопроект предлагает
до тысячи увеличить до тысячи мрп а для юридических лиц предел суммы иска рассматриваемых в упрощенном порядке поднимается с семисот до двух тысяч мрп
это сделано с целью расширения как мы поняли упрощенного письменного производства для разгрузки судов
необходимо отметить что рассмотрение дел в упрощенном порядке производится без вызова сторон
скажите пожалуйста может ли в этом случае сторона настаивать на том чтобы его иск рассматривался в обычном режиме а не в упрощенном порядке то есть в ее присутствии
и должен ли суд удовлетворить такое ходатайство
ну действующее законодательство также предусматривает
мы этот вопрос вот ставим именно эээ сам эээ сумму возрастной то что вы сейчас сказали до тысячи до до значит э до пяти тысяч
этот вопрос стоит в связи с тем что сегодня анализ показал нам что именно именно сумма иска заявлена по таким исковым требованиям практически они бесспорны и рассматриваются
и мы примерно сказали что мы действительно охватим более тридцати тысяч дел
но здесь самый главный вопрос то что вы сейчас сказали если значит э при подаче данный вопрос будет рассматриваться в электронной версии без приглашения то при направлении он вправе
и написать что я необходимо хочу присутствовать в данном судебном заседании и необходимо э у меня есть соответствующие свои дополнительные доказательства то в этом случае суд просто обязан выполнить эти требования
и такое ходатайство обязательно подлежит удовлетворению
спасибо сөз депутат микаэлян наринэ гамлетовнаға беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
менің сұрағым сыртқы істер министрлігінің өкіліне арналады
басқа елдердің құқық қорғау органдарының тарапынан біздің азаматтарға талап арыз жағдайда еліміздің сыртқы істер министрлігі оларға белсенді көмек көрсететінін біз жақсы білеміз
сонымен қатар шетелдерде мүліктері және активтері бар қазақстан азаматтары өздерінің мүліктік құқықтарына байланысты басқа ел азаматтарына шағымданатыны туралы да фактілер бар
осындай жағдайда біздің елшіліктердің консулдық мекемелері өзіміздің азаматтарға құқықтық көмек көрсетіп отыр ма
марат зекенұлы сіздікі сыртқы істер министрінің орынбасары
сұрағыңызға рахмет
әрине і біздің азаматтардан і қазақстанның шетелдік мекемеден і өтініштер і келіп түскен жағдайда
олар ыыы міндетті түрде қарастырылады
осы сәтте
көмек ііі шамасына қарай көрсетіледі
бұл ы аталған қолғабыс ішінде ішіне
құқықтық консультациялар ыыы және м адвокатты
және ммм жергілікті билікпен ііі әрекеттестік і кіреді
жақсы рахмет
сөз депутат бектұрғанов әбдіманап елікбайұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті мейрамбек таймерденұлы
жаңа ғана менің әріптесім судьялар жүктемесінің тым көп екені
ол сот төрелігін жүргізу сапасына кері әсерін тигізетіні туралы проблемалар бар екеніне тоқталып өтті
соңғы кезде осы проблемаларды азайту бойынша нақты шаралар да қабылданып жатыр
қаралып отырған заң жобасында да осы бағытта одан әрі әрекет ету ұсынылуда
атап айтқанда сот арқылы өндірілген ақша сомаларды индекстеу мәселелерін тараптарды шақырусыз қарастыру ұсынылады
осыған байланысты менің сұрағым жоғарыда аталған мәселені талаптардың қатысуысыз шешу қаншалықты негізді өйткені сот арқылы өндірілген ақша сомаларын индекстеу арқылы
талаптарының өз дәлелдерін келтіруге және соттауына қарсылық білдіруіне мүмкіндіктері болуы керек емес пе рахмет
рахмет сұрағыңызға
бұл жаңа жеңілдету или і электронды түрде қаралатын істердің санатына біз кіргізіп отырмыз
бұл мәселеде судьяға нақты білетін бір ақ мәселе бұл істер тікелей і мынау борышкердің ы сот шешімдерін орындау мәселесінің төңірегінде туындайтын талап арыздар
бұл талап арыздар келген кезде судьяға үш мәселе бір белгілі болу керек
яғни бірінші соттың шешімі қай кезде күшіне енді
екінші сол шешімді борышкер қай уақытта орындады
және де осы екі арада не себеп болды яғни соттың ұйғарымдары бар ма
бұл мәселені тоқтату болмаса бір іс мән жайларға байланысты борышкерге мерзім берілген осы үш мәселенің төңірегінде
және де ең соңғысы бұл мына қазақстан республикасының ұлттық банкісінің і жаңағы сол кездегі кезеңдегі
мына не бойынша жаңа өзіңіз айтқан і мәселе бойынша і өзінің не ставкасы бар сол ставкіге байланысты
бұл мәселенің бәрі бізде сот і базасында электронды жүйеде бар яғни тараптарды шақырып оны анықтаудың қажеті жоқ
бүгінгі күнде неге олай деп біз айтып отырмыз бүгінгі күнде осы санаттағы істер қаралыватыр сол жерде борышкерлер өздерінің талап арызында барлық мәселені көрсеткен тек қана оны орындау мәселесі
сондықтан бұл жерде ешқандай енді жаңағы өзіңіз айтқандай құқықтық туындау мәселесі болмайды деп санаймын
рахмет сөз депутат олейник василий ивановичке беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
мой вопрос адресован представителям министерства юстиции и республиканской палаты частных судебных исполнителей
согласно действующего гражданского процессуального кодекса исполнительный документ направляется судом э для исполнения только частному судебному исполнителю
для этого необходимо заявление взыскателя
законопроектом же предлагается исполнительный документ также направлять и в региональную палату частных судебных исполнителей и потом региональная палата направляет э данный документ частному судебному исполнителю
таким образом появляется еще одно звено между судом и судебным исполнителем
в этой связи первый вопрос э представителю министерства юстиции
с какой целью исполнительный документ будет направляться через региональную палату частных судебных исполнителей и какие преимущества э при этом будет иметь вызскатель
и второй вопрос э представителю республиканской палаты частных судебных исполнителей
если в заявлении взыскателя будет указан конкретный частный судебный исполнитель будет ли э исполнительный лист направляться ему для исполнения либо будет э распределен э для исполнения в автоматическом режиме спасибо

спасибо василий иванович за вопрос

э бывают случаи когда приостановлено действие или прекращено действие лицензии частных судебных исполнителей с тем чтобы не прерывать процесс исполнения защиты прав взыскателя э палата э перераспределяет эти дела
потом э в условиях когда мы создали систему республиканской палаты чси региональные ее филиалы э с целью координации деятельности чси
совершение соблюдения ими законодательства э полагаем что говорить о том что это лишнее звено наверно не приходится
у нее есть свои фукнкции и взыскатель здесь только будет иметь э плюсы от участия ее в исполнительном
спасибо ибраев ернар еркинович э республиканская палата частных судебных исполнителей пожалуйста
э спасибо за вопрос
значит э почему законопроектом предусмотрена эээ еще одна это как

то есть грубо говоря департаменты превратились в перевалочные базы на практике между судами и департаментами юстиции возникают ну грубо говоря трения
для чего нужен департамент юстиции просто как перевалочная база это потеря времени
ну и и так далее поэтому добавляем э звено э филиалы э для перераспределения
теперь концептуальным звеном э закона является право выбора взыскателя э судебного исполнителя
то есть у нас функционал с төрелік эээ налажен если взыскатель указывает э фамилии и данные конкретного частного судебного исполнителя то оно в автоматическом режиме попадет именно по выбору взыскателя конкретному частному судебному исполнителю
спасибо сөз депутат бижанова гүлнәр қадыржанқызына беріледі
я все таки хотела бы вернуться к революционной поправке в статью пятнадцатую
уважаемый мейрамбек таймерденович э вы знаете что вот предлагаемая новелла у нас бурно обсуждалась на рабочих группах на комитетах на круглых столах и э высказываются все таки опасения связанные с объективностью работы судей в новых условиях
и такие же опасения высказывают юридические сообщества
все таки поясните пожалуйста при предлагаемой норме новой каковы гарантии обеспечения объективности суда в судебном процессе и вот как наш уважаемый спикер уже обратил внимание на необходимость
качества подготовительной работы здесь согласуются позиция предложенная депутатами э в часть вторую э статью двести восемьдесят первую
там речь идет об обязательной обязательной подготовке протокола значит при
подготовке дела э к судебному разбирательству в суде первой инстанции по ходатайству сторон
вот ваша позиция поясните пожалуйста два вопроса спасибо
спасибо действительно вот э в данной норме то что я начну с той позиции то что сегодня действующее законодательство предусматривает
при подготовке значит э включение сейчас у нас электронный значит э протокол судебного заседания ведется только при главном судебном разбирательстве
в предварительном судебном заседании где идет подготовка сторонами судей она определяется непосредственно значит судьей в дейстующем законодательстве
но вот эта поправка то что внесли уважаемые депутаты в рабочей группе вот где мы обсуждали мы абсолютно согласны если такое заявляется ходатайство сторонами то на сегодняшний день
э проблема э удовлетворения данного ходатайства то есть в предварительном слушании чтобы протокол велся проблем нет и мы на сегодняшний день ее поддерживаем это обязательно и правильно
что касается то что вы говорите объективность я все понимаю на сегодняшний день активность судьи э над этим вопросом мы тоже задаемся как все таки на сегодняшний день
судебный корпус на сколько вот именно если тот судья который был привязан руками будет активность и как это будет проявляться
ну мы никогда не убираем и не исключаем институт состязательности это раз
во вторых значит стопроцентно у нас во всех судебных заседаниях имеется значит аудио видеофиксация
это не только для граждан
именно с одной стороны судья тоже видит
и самое главное здесь изюминка я бы хотел чтобы вот это сомнение убрать что ни судья ни секретарь судебного заседания ни районного ни областного уровня не может отключить данную запись
это только централизованно центральный сервер находится в верховном суде и верховный суд через свой мониторинг практически мониторит спасибо
вот возвращаясь к этому протоколу в обязательном порядке
насколько я понимаю вот введение такого э протокола в обязательном порядке это позволяет нам усилить контроль за объективностью действий судей
да так же да да
поэтому наверно все таки предложение депутатов вот которое прозвучало надо до второго чтения изучить и если это целесообразно
вместе с практикой и посмотреть надо посмотреть не только с верховным судом но и заинтересованными другими государственными органами
и если целесообразно сесть то надо внести наверно до второго чтения это как обязательную норму хорошо хорошо
тем более я так понял у вас возражений нет есть хорошо
сөз депутат смағұлов асылбек айжарықұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті мейрамбек таймерденұлы
өзіңіз білесіз қазіргі кезде ы тараптарды медиация арқылы татуластыруға көп көңіл бөлініп і келе жатыр
азаматтық процесстік і кодекстерде істі қарайтын судьяның і медиацияны жүзеге асырып кейін оны басқа судьяны судьяға беретіні көзделіп бұл норма біртіндеп іске асырылып келеді
біз қарап жатқан заң жобасында да осы бағытта қадамдар көзделген яғни онда медиация жүргізетін судья осы істі басқа судьяға берместен әрі қарай өзі қарайтын болады
осыған орай мынадай сұрағым бар і бұл жаңалық іс бойынша шешім шығарған кезде судьяның объективті болуына әсер етпейді ме себебі ол медиация
жүргізген кезде тараптардың ашқысы келмеген ақпаратын біліп оны процесс барысында қайсы бір топтың пайдасына қолдануы мүмкін ғой
рахмет рахмет
бұл тұрғыда сізге айтайын деп отырғаным депутаттар мырзалар і бір мәселе жаңағы ыыы өзіңіздің алдыңызда әріптесіміз айтқандай біз
сот процессін дайындық кезінде аудио видеофиксацияны тек қана соттың құзырының өзі ғана нетеді енді оны тікелей міндеттеп отырмыз ол бір
екінші мәселе сіз жаңа өзіңіз айтқан і мәселе бұл бізде
бар екі і мың жеті жүз азаматтық істі қарайтын судьялардың і ішінде өңірлерде екі және де үш кұрамды соттар бар
яғни ол жерде біреуі медиация і істер әрекетін жүргізсе екінші судья уже міндетті түрде қарау керек
сондықтан бұл заңды біз тікелей көрсетіп отырмыз
егер де тараптар осы медиациялық тәртібінде бұл істі қараған болып болашақта осыны қарауға сенім артасыздар ма мүмкіндік бересіздер ме деп егер де тараптар қарсы болмаса онда ол судья қарай беруге міндетті
сондықтан бұл мәселені енді жасыратыны жоқ осындай жүктемесі аз екі үш құрамды соттарға да бұл мәселені і қарастыру мәселесін деңгейінде ұсынылып отырған жоба
рахмет сөз депутат сұлтанов қуаныш сұлтанұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
менің сұрағым мейрамбек таймерденұлы сіз сөзіңіздің басында осы соттардың жүктемелігінің жағдайы туралы айттыңыз соны әрі қарай дамытып нақтылап айтсаңыз
осыдан ііі бір жыл бұрын әр сот соттардың жүктемелігі өте көп миллион іске дейін қаралады деген
мәліметтер болған
қазіргі жағдай қалай осы әр сотқа берілетін аудандық қалалық сотқа облыстық сотқа жоғарғы соттың соттарын есептегенде жүктемелігінің жағдайы қандай соны айтыңызшы ол бір
сол түскен мәселелердің
жер туралы
жер дауына байланысты арыз шағымдар соттық істер өсіп келеді ме жоқ сол келмейтін болып келеді ме
осы екеуін байланыстырып айтсаңыз қанша вакансия бар
рахмет рахмет қуаныш сұлтанович
бұл мәселеге біріншіден бірінші сұрағыңызға айтайын ы нақты жүктеме туралы
мен жаңа өзімнің
айтып кеткендей былтырғы жылдың қаңтар және сәуір айында сіздердің қолдауларыңызбен сол заң қабылданды
ең бірінші мәселе осы азаматтық процессуалдық кодекстің і жүктемеге байланысты тарауын біз шешіп алдық
соның салдарынан жаңа айтып кеткендей отыз үш пайыз жүктеме азайды
егер де он алтыншы жылы екі жарым миллион іс қаралған болса он сегізінші жылы төрт жарым миллионға өсті
ал егер де осы жаңағы сіздер қолдаған заң жобасы яғни қаңтар сәуір айында қабылданған азаматтық процессуалдық кодекске енгізілмеген болса біз і болжауымыз бойынша он тоғызыншы жылы алты миллионмен аяқтауымыз керек болған
бүгінгі күнде тек қана азаматтық істер бойынша екі миллион тоғыз жүз ісімен біз бітіріп отырмыз
егер былтыр былтыр бұл мәселе төрт жарым миллион болса қазір екі мың тоғыз жүзге түсіп отыр яғни отыз пайызға төмендеп отыр ол бір мәселе
екінші мәселе бұл енді жаңағы сіз айтып отырсыз жер дауы
енді қазақта жақсы сөз бар әр уақытта біздің аталарымыз билерден бастап жер дауы мен жесір дауы ең қиын даулардың бірі
бүгінгі бұл мәселе өзекті мәселе
бұндай істер өндірісте бар қаралып жатыр
тікелей жергілікті ы аудан көлемі облыс көлеміндегі әкімдермен және де жер қатынастарына байланысты ы отраслевой министерстволармен тікелей жұмыс тобы барысында бұл істерді жатырмыз
бұдан басқа бүгінгі күнде осы заңның ііі тікелей жер дауына байланысты осы і жер қатынастарына байланысты
бас прокуратурамен әділет министрлігімен ауыл шаруашылық министрлігімен тікелей байланыстырып үлкен жиындар өткізіватырмыз
біз де оған мүдделіміз яғни бүгінгі күнде осындағы осындай ауқымдағы санаттағы істердің азаюы
бүгінгі күнде енді жаңағы сіздің і штаттық і мәселесін болатын болсақ бұл мәселені енді тікелей сізге нақты қазір айтуым кішкене дұрыс болмас дегенмен де і бүгінгі күнде
он екі пайыз айтуыма болады нақты бұл бірінші сатыдағы аппеляциялық тәртіпте және де бұл енді жоғарғы соттың тарапындағы вакансия орындар бар
рахмет құрметті депутаттар сонымен сұрақтарымыз аяқталды
мейрамбек таймерденұлы рахмет сізге орныңызға отырыңыз
енді құрметті әріптестер қосымша баяндама жасау үшін сөз заңнама және сот құқықтық реформа комитетінің хатшысы депутат бычкова светлана федоровнаға беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
уважаемые коллеги
комитетом по законодательной судебно правовой реформе проводятся работы по проекту закона республики казахстан о внесении изменений и дополнений в гражданский процессуальный кодекс
республики казахстан по вопросам внедрения современных форматов работы судов сокращения излишних судебных процедур и издержек
законопроект направлен на продолжение модернизации судебной системы сокращение излишних судебных процедур внедрение передовых электронных сервисов
с учетом того что докладчиком были подробно освещены все основные положения законопроекта я остановлюсь на вопросах работы над ним
при обсуждении законопроекта в рамках рабочей группы депутатами внесены предложения в части норм предусматривающих активность суда в ходе собирания доказательств
иных действий в гражданском процессе использование технических средств в судебном заседании установление годичного срока действия определения суда об обеспечении иска
также предлагаются поправки и нормы регламентирующие отвод лиц участвующих в рассмотрении дела процессуальное положение переводчика особенности вынесения решения по делам упрощенного письменного производства
в русле общей направленности законопроекта предложено сокращение сроков направления судебного акта сторонам до трех дней
внесены ряд иных предлодений по содержанию законопроекта
кроме того внесены поправки редакционного уточняющего характера с целью исключения правовых пробелов приведение норм закона в соответствие друг с другом и другими законодательными актами
всего было проведено семнадцать заседаний рабочих групп с участием представителей верховного суда генеральной прокуратуры министерства юстиции республики казахстан и других уполномоченных государственных органов а также неправительственных организаций
хотелось бы особенно отметить что работа над законопроектом широко освещается средствами массовой информации
его положения неоднократно обсуждались и будут обсуждаться в различных форматах
так двадцать первого июня девятнадцатого года основные положения законопроекта были обсуждены в ходе выездного заседания комитета в мангистаускую область с привлечением судейского копуса прокуроров адвокатов областей западного региона казахстана
семнадцатого сентября девятнадцатого года состоялась презентация законопроекта с участием ученых международных экспертов неправительственных организаций
во время выезда депутатов комитета в регионы ими были проведены встречи с судьями адвокатами нотариусами частными судебными исполнителями на которых также обсуждались вопросы законопроекта
и наконец двенадцатого февраля текущего года было проведено выездное заседание рабочей группы в суд города нур султан
где основные положения законопроекта были обсуждены судьями всех звеньев э суда на предмет их дальнейшей практической реализации
постоянные комитеты мажилиса парламента представили положительные заключения по законопроекту
с учетом изложенного комитет предлагает одобрить законопроект в первом чтении и просим поддержать спасибо
спасибо спасибо светлана федоровна
енді құрметті депутаттар заң жобасын талқылауға көшеміз
сөз депутат махамбетов мансұрхан махамбетұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін сот арқылы қорғау институты азаматтық құқықтық қарым қатынастың өзара үйлесімді іс қимылының конституциялық кепілі болып табылады
бай болған жаман емес ау бірақ елге бай құт емес би құт деп қазақ бекер айтпаған
себебі билер соты өзінің шынайлығымен тек әділдік пен ақиқаттың айқын көрінісі ретінде қоғам алдындағы беделі мен рөлі жоғары бола білді
қандай да дау болмасын дала заңы бойынша бітімгершілік пен келісімнің негізінде қарастырылды
сондықтан да сот билігінің азаматтық құқықтық қарым қатынаста дау дамайларды қарау барысында әділетті болуы маңызды
заң жобасының негізгі идеясы азаматтық процесстің жаңша жандандыруы болып отыр
яғни судьяның мақсаты дауды қарастыру емес оңды шешімге қол жеткізу
жаңа өздеріңіз баяндамадан естігендей судьяның процесстегі рөлі тұжырымдамалық тұрғыдан өзгеріп отыр
азаматтық сот ісін жүргізудің міндеті міндеттері істі толық және уақытылы қарастыруды қамтамасыз етумен толықтырылған
тараптардың жарыспалығы мен тең құқықтылығы қағидаттан іске асырудың жаңа тетіктері ұсынылады
мәселен қазіргі уақытта сот өз бастамасы бойынша дәлелдемелер жинаудан толығымен босатылған
ол сонымен қатар азаматтық процессте де тараптардың дәлелдерін нақтылауға істің толық жан жақты болуына да міндетті емес
ал бұл аталған мәселелердің барлығы өз кезегінде сот төрелігінің әділетті болуына кері әсерін тигізіп қана қоймайды және сот билігіне деген сенімді де жоғалтады
сол себепті жарыспалық жағдайында судья процесске басшылық жасап істің мән жайларын зерттеу барысын бағыттауға тараптардың ұстанымдарын талқылауға тиіс екендігі жөніндегі заң жобасының ережелері өзекті деп есептеймін
егер соттың белсенді рөлін қамтамасыз етіп ол практика жүзінде іске асырылып нәтижесінде біз сот актілерінің сапасын ғана артып қоймаймыз сот жүктемесін азайтуға да септігін тигізеді
сонымен бірге судьялардың жауапкершілігі де артады деп ойлаймын
құрметті әріптестер жаңа ғана біз баяндамашыға біраз сұрақ қойдық бірақ соның ішінде ең өзектісі мынау соттың белсендісі болды
яғни бұл соттың белсендісін бере отырып біз соттар ендігі кезекте біржақты болып кетпейді ме ол жалпы істің қарау барысында өзінің кері әсерін тигізбейді ме деген күмәнді сұрақтар болды
мен айтар едім біз бұл жерде заң жобасында қарастырып отырған сот белсенділігі дегеніміз сот өзінің белсенділігін қарап отырған істің толық жан жақты объективті болуына басты назарға салу керек
яғни істің барлық мән жайларын қарап сосын барып өзінің ең соңғы шешімін қарастыру керек
ал егер ол іс барысында жаңағы толықтығын объективтігін болмаса жан жақтылығын қамтамасыз етпеген жағдайда сот шешімі заңсыз және сол сол шешімді шығарған сот жауапкершілікке тартылу қажет деп ойлаймын
сондықтан ы заң жобасын қолдауды сұраймын назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет
рахмет сөз депутат козлов евгений александровичке беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
о том что модернизация судебной системы необходима было объявлено в послании первого президента елбасы нурсултана абишевича назарбаева пятого октября две тысячи восемнадцатого года
о необходимости такой модернизации также сказал глава государства касым жомарт кемелевич токаев в своей речи при вступлении в должность президента двенадцатого июня две тысячи девятнадцатого года
такая работа проводится и одним из законопроектов направленных на модернизацию судебной системы является рассматриваемый сегодня проект закона
наше время это век информационных технологий
электронный формат правосудия это концептуально новый формат деятельности судов
виртуализация судов на сегодня реализуется только в передовых странах мира и хотелось бы отметить что казахстанские суды идут в ногу со временем
так в судах уже дистанционно посредством видеоконференцсвязи осуществляется рассмотрение как гражданских так и других дел успешно действует система
законопроектом предусматриваются и дальнейшие шаги в этом направлении
речь идет о переходе на электронный формат по делам приказного упрощенного судопроизводства если нет ходатайства сторон о рассмотрении дела в обычном бумажном формате
планируется расширять дистанционное участие в судебном процессе
теперь гражданин используя собственные мобильные средства связи может участвовать в судебном заседании находясь вне здания суда
несомненно что для граждан электронное правосудие упростит и ускорит защиту прав в суде
если требования закона о внедрении цифровизации реализуются на практике то в итоге это будет способствовать прозрачности принятия решений снижению судебных издержек что положительно повлияет на качество отправления правосудия
к положительным моментам также можно отнести то что законодательно закрепляется ряд моментов которые ранее регулировались либо нормативными постановлениями верховного суда либо просто исходя из сложившейся практики
это хорошо но есть моменты на которые хотелось бы обратить внимание
так проектом закона предлагается такая новелла как предоставление судье права проводить заседание в порядке заочного производства без составления протокола судебного заседания
на мой взгляд такое новшество является преждевременным так как требует тщательной доработки в части синхронизации с другими нормами кодекса
полагаю что у нас будет возможность все возникающие по законопроекту вопросы и предложения тщательно рассмотреть на рабочей группе и принять по ним решения до второго чтения
хотелось бы отметить что данный законопроект я поддерживаю и прошу коллег также поддержать его
назарларыңызға рахмет
спасибо сөз депутат сұлтанов қуаныш сұлтанұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
бүгінгі қаралып отырған заң жобасы
және енгізілген әр баптарға енгізілген өзгерістер
президент қасым жомарт тоқаевтың
жолдауындағы ең маңызды мәселе біздің қоғамның сапасын көтеру үшін
біздің халықтың тұрмыс әлеуетін қалыпқа келтіру үшін
ең бірінші адамдардың арасындағы әділдік ал ол әділдікті орнататын алдымен сот орындары сот жүйесі
сот жүйесі осыған бастамашы болу керек
адамдар бірін бірі алдамайтын болса
бірінен бірі ұрламайтын болса тонаушылық болмаса біздің қоғамда жасалып жатқан осы қиянаттар
адамдардың бір біріне қиянат жасап жүрулері тоқталатын болса әрине әділдік ауаны да орната жақсы нәтижемен орнататын болар еді
сондықтан бұның жалғыз жолы әрине сот сотқа деген сенім сотқа қоғамның сенімі сол арқылы соттың беделі қалыптасады
бүгінгі жаңағы көптеген өзгерістер осыған мен септігін тиеді тигізеді деп есептеймін сондықтан мен оны қолдаймын
сонда да жаңа сұрақтарды бекер қойып отырғанмыз жоқпыз осында
иә алты миллионға дейін адамдардың сотқа жүгінуі бір жағынан олар әділдікті тек соттан іздеп отыр деген сөз
бұл ойланатыны бар
екінші жағынан
егер әділдік орнаса сотқа бекерден бекер адам жүгінбейді
соттың бюрократтығы соттың әділетсіздігі соттың адамдарға өзінің жасайтын қиянаттары осы көп орын алады бізде адамдар шағым жазып жатыр
мен президент тапсырмасы бойынша жүргізетін адам құқықтары жөнінде комиссия нұрлан зайроллаевич мен сізге ақпарат беріп тұрамын оқта текте иә
міне осы жағдайлардың кейде соттың қағаздарын бізге жібереді
сол қағаздарды оқысаңыз оқуға ұяласың сауатсыз қағаздар жазады сауатсыз шегім шығарады соттар
соттар өздерінде логика жоқ
содан кейін ол соттарды біз ол қағаздарды прокуратураға жібереміз
прокуратура қайтадан сотқа жібереді
осындай айналыс кезінде бүкіл қоғамға сенімсіздік артады
бүкіл қоғамға билікке сенбейтін болады адамдар
біз осы ара жігін аздатуымыз керек
осындай мына мемлекеттік тәртіпті қалыптастыру керек
мемлекеттік тәртіпті қалыптастыруға тек қана мемлекеттік қызметкерлер емес бүкіл біздің билік өкілдері конституцияда белгіленген атқарушы билік конституцияда белгіленген сот билігі
біз осылар түгел жай ғана мүдделі емес осыны ұйымдастыруға және осы өздеріміздің заңдарымызды адамдардың игілігіне сұранысына икемдеп сол арқылы ғана біз қоғамның сапасын жұмысын көтереміз
соттардың арасындағы ол қазіргі жүргізіліп жатқан соттар туралы неше түрлі лақап сөздердің өздерін соттар тоқтатуға мүдделі болу керек соған нақты жұмыс жасау керек
бюрократтығын қойып адамдармен адам сияқты жұмыс жасаса көп жағдайға біз і қол жеткізе аламыз
назарларыңызға рахмет
рахмет құрметті әріптестер басқа талқылауға жазылған депутаттар жоқ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
қарсылықтарыңыз жоқ болса онда осы ұсынысты дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын